Injé funak fara émañoom néni futiiŋ, injé imundum ihoménor éfiiw waañ. Béfiiw waañ ibang, ijoow ésalon, nipurul bo ésalon, nijool jiréri sén gupaloom. Bésapéén music, jiréri, bugaan guboom kun jaraam naan éwato énumé étiiŋ yara miin gutinénoombubo yang araŋoom, béfooñ jijoow